Philippine hasteo bisi rwgui kutung koloma tei watui wamani nokbar twuibar rok nukjago. O haste o kainui jora kotor tongo amo khe tungma tei watui wama jora. Tungma jora khe november ni simi may tal jora tei april bai may tal o belai tungo. O jorao nokbar ni kutung chollish degree celcius laiwui tungo. Watui wama jora khe june ni simi october tal jora tei o jora watui nokbar belai fai o. Hatai rwgui bo nokbar twuibar juda juda jemon manila tei baguio hai jagao khe kutung tei kolomwui mano. Cebu tei boracay hai jagao khe tungma tei watui kisa kom fai o. Paithakgo chwng sai mano philippine ni haste o kutung watui tei nokbar kotor rok fai o.